يبقي فإيدي زرار اني اوقف الزمن ولا فإيدي زرار ان انا ارجع بالزمن <hesitation> ان انا ارجع بالزمن برضو عشان هحس ان فيه حاجات انا فاتتني او حاجات انا عاصرتها وعايزه ارجع تاني اغيرها عندي فضول لو انا رجعت غيرتها ايه اللي ممكن يحصل تاني يعني مثلا موقف كان المفروض اتصرف بطريقة معينة وانا عملت عكس كدا فهرجع أعدلها تاني او حاجه مناسبه ملحقتش احضرها فأحضرها تاني